Eia mai ke kaʻina hana. E kiʻi i ka palaki niho. E ʻuwī i ka pauka niho ma luna o ka palaki niho, ma luna o nā hulu. E hoʻopulu i ka palaki niho me ka pauka niho. E hoʻokomo i ka pauka niho me ka palaki niho i loko o kou waha. E ʻānai maikaʻi i nā niho a pau. ʻĀnai iā luna, ʻānai pū i ka ʻaoʻao. A e ʻānai pū i ke alelo.